بالنسبة لعيد الميلاد أحتفل به فقط مع العائلة و الأولياء و الإخوة و الأخوات و لا أريد أن أدعو فيه أشخاص آخرون أجعلها مناسبة صغيرة فقط للإحتفال للتجمع بين الإخوة و لا أريد أن أجعلها مناسبة كبيرة و المهم هو الإلتقاء مع الأصحاب و الأقارب.